<hesitation> Arabia Sauditape ñavae tembiu <noise> jae capsa, kuako oyeapo aro, aró jare só ndive jokogui ñanoi mandi jei supereta kuako oyeapo aró jare so tätä mbaeva ndie tata mbegue jendivape jaeramiñovi palafec jei supe vae jokuako jae mopeti vora, garbanzo kuae yaimbe jarevi cleje kuae jae galleta tiringu pegua jare matequillape. <hesitation>